Arabia awalinkelka lorig, irbiru owen ken safarkesilogo boksi, gon irbiru dubil gabina gon irbiro, Landikuruzar kon irbiro, <hesitation> tayota gon irbiro, taksi gon irbiro, amjad ton irbiro, Marsidis kon irbiro, Fiat ton irbiro, Bijo gon irbiro, dafar kon irbiro, daf kon irbiro, nisan gon irbiro, tata gon irbiro, lada gon irbiro, bmw gon irbiro, ferrari gon irbiro, lamborgini gon irbiro, iskanya gon irbiro, busseyahi gon irbiro, hyundai gon irbiro, tesla gon irbiro, yani arbianane haja irbien digda lakin ayin irbien gedilinin.